Hei, vekyu megan undkan maungun ayaansu hei til baal te a'a anpan lútsui na niya. Hei, kan mudor a'a tapo kan maung te a'a mudor ti faina a'a tapo ni se, kan rúm te ti faina tu ra'a tapo ni se. Hei, asaksan te hihi misi na chungin pot lútsui na niya. Hei, kao til baal te poni se, til faida pot ti faida na te a'a nei, a'a nei te a'a nei. Hei, inkimne hei til baal te zungzung te a'a pot lúta pot lúten sa'a sunga, stol na duren mun omagat ya'a ngatranen kan pailea choktheine.